क्वे भी जानवर चीन अपह मालिक ते सबब प्यार कण तह मुर्गा भी अपह मालिक तेह पेहचादू छे ची जब वेकु मालिक आलू तोह वे उडी उडी तेह वेकी तरफ जांदू की हं ये मेरु मालिक आएगी और क्वे ओर ौलो तोह वो उडी तेह दूसरी तरफ चली जांद